Natao hoe mihina sakafo voalanjalanja zany, da ampidiry anaty sakafo ao aby na ny voa-kazo na ny legume na ny protéine na ny glisida, da ampidiry ao iaby, da io ampifandimbindimbiasy. Ohatsy zany laha androany enao da mihina sakafo bebe protéine, ampitso koa da miahina sakafo misimisy glucide da mihina voa-kazo avao